Nama yó ta ho nama na xhichio, ña xhichio nama kuan a nama xantami, ho tu nama ña nro damaxó yó, oña ña kachí yó a ho ña ña kixhi bolsa ña polvo, ta ho tú. nama oxhó u nama xhichi kiti na kiti nrivao otu nama, nama ña nro dama yó a nama ña nro tu ho o on. ña kuchó. tó kó'o aña nro kó'o aña nro taza, cuchara nidajan táo tu oxó tu nama onia a komia jan ni nonoí.